Ny fomba, laha ame ty aiko manokana zane, ty fomba hoe aha tafavoaky ny olombelone, naha ohatse miakatse ny ranomasine dobon-drano zane ny tane ka misy hazo ty eo na misy hata ty eo de fa miaratsy ze rary eo, zay zane ty hitako ze azo rangotiny.